To mi nasti nder mayo, mi wawan mi joga pofde am je dakikawol noogas ha nder ndiyam mai mi fofai ngam pofde am teddudum.